oyi do fɛ oyi do fɛ ɲu suwa mu manɛ ani we cohe um be ɲu sonuwa dɔron <hesitation> dan wa be ɲu dan wa a o yo o han fan han ma we cohe